Comu me llama muchu l'atención las especias d'otrus lugaris, gastu dela cúrcuma, cominu, canela, jengibri, açafrán, nues moscada i cravu. Palos pratus marroquinis, comu el cuscús, el tajín, los ducis i la harira, se hazin gastu d'abondu d'especias. Peru algu que m'es imprecindibri ena mi cozina es el pimientón, mesmu el duci i el picanti. Dambus suelu gastá-lus a diariu pa quasi que tolas comías, desquitandu los postris, craru. Tien que sel veratu, veratu de verdá, si es dela fábrica propia mejol. Essi que se merca enos supermercaus no es na güenu, suelin de sel d´otrus añus i el sabol no es tan intensu. Si quieris güena especia, ai que mercá-la enos sitius de confiança. I no te vaigas a pensal por estu que las estremeñas semus mu heyondas i namás comemus cosa de paquí peru ai de sel téntigas i ralidosas, que'l pimientón es cosa mu güena.